Zava-dehibe da tena zava-dehibe ka satria igny zany e dingany tena magna magnamafy e fianaranao atramizay, maro marina fa hoe igny zany misy safidy hoe ah hagnano français anao da mety hoe sy mieritreritry mathématiques shanaky fa agny zany e tena fototriny hoe ah zao gn'asa tianao atao tena zava-dehibe atokotry igny fa nefany mila mahay mitsakaraky avao koa saky ankoatrin'igy fa sy da hoe mitavandra mianatry aho ty da ho afaky aho ty.